Chione xpasa nerionex xin ladika xione xpasa nerionex xnaꞌ diikaꞌ almendra ne rionex xnaꞌ diikaꞌ nerionex chokolat lo die xox <hesitation>